gott kvöld og velkomin í Kastljós það gengur mikið á í Orkuveitu Reykjavíkur á fimmtudaginn var framkvæmdastjóra

Orku náttúrunnar sagt upp vegna óviðeigandi framkomu gagnvart samstarfsfólki sínu og í dag var arftaki hans settur í leyfi vegna um kynferðisbrot sem mun þó ekki tengjast starfi hans hjá Orku náttúrunnar og er sagt hafa gerst áður en hann hóf störf hjá fyrirtækinu og nú rétt fyrir fréttir ákvað Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar að stíga tímabundið til hliðar á meðan málið allt verður rannsakað og

hans ákvarðanir við ætlum að ræða um þetta

á eftir við formann borgarráðs og einn stjórnarmann í Orkuveitunni en við

allt annars staðar í Iðnó þar sem

að hefjast stofnfundur samtaka áhuga og fagfólks um meðferðasetur fyrir ungt fólk í vanda og þar er Sigríður Hagalín er fjölmenni á fundinum já

er bara alveg ofsalega margt fólk hérna fólk á öllum aldri hér er ungt fólk með gítara og hvers kyns hljóðfæri og það verður tónlistarprógramm hérna áður en hin formlega dagskrá byrjar en það er líka hugur í fólki ekki bara ekki bara gleði heldur líka baráttuhugur og það er heldur ekkert skrítið vegna þess

málefnið er brýnt talið er að minnst þrjátíu fíklar undir fertugu hafa látist það sem af er þessu ári og forstjóri Íslenskrar

sagði í fréttum okkar í gær hættulegasti sjúkdómur sem blasti við þjóðinni nú í samtímanum

við erum komin hingað fram Sigurþóra Bergsdóttir þú ert svona aðalhvatamaður að stofnun þessara

fyrir ungt fólk í vanda já og þetta er gert með stuðningi úr minningarsjóði minningarsjóði Bergs Snæs sonar þíns þú misstir hann eftir harða baráttu við fíkn og andlega andlega erfiðleika hvernig fannst þér það kerfi sem nú er fyrir hendi takast á við þessar aðstæður það að hann hafi dáið hann dó ekki úr fíkn hann dó í raun og veru úr

áfallastreituröskun getum við sagt en var samt misnotaði vímuefni jafnhliða því það sem kannski var okkar reynsla af öllu saman var að það var í raun og veru ekkert sem passaði utan um hann og hans vanda sem er vandi margra hann auðvitað lenti í kynferðisofbeldi og var með áföll og áfallastreitu sem sitt aðal

vandamál og það var í raun og veru enginn

það var hvergi sem við gátum tekist á við það í friði ásamt því að vera að takast á við aðra aðra þætti í hans vanda Sigrún Sigurðardóttir þú ert lektor við Háskólans á Akureyri hvers vegna eruð þið að einblína á þennan aldursflokk frá sextán ára upp í tuttugu og fimm ára ja við ákváðum að taka átján ára átján

vegna þess að þegar þegar

sleppir að þá eru þessir krakkar kannski bara enn þá börn þó þú sért orðinn átján að þá er ekkert sem grípur þig þú færð utanumhald upp að átján ára aldri svona oftast nær en síðan átján ára þá einhvern veginn ertu bara í lausu lofti og það eru engin úrræði sem grípa þessa einstaklinga þegar þar að kemur ég meina þeim finnst þau kannski þeim finnst þau vera hérna of svona ung kannski fyrir Vog og það er

að koma í ljós að það er kannski ekkert að henta þeim þannig að okkur finnst þetta vera svona þau detta á milli kerfa þarna þessi aldur átján plús Sigurþóra

hvernig sérðu það fyrir

er þetta nei alls ekki við sjáum fyrir okkur í raun og veru og það sem er okkar svona draumsýn svo vinna úr því núna á næstu mánuðum er að við höfum við getum haft haft aðgang að kynskiptu innlegurými en líka stærsti hlutinn af starfsemi í svona setri yrði þannig að við værum að vinna með fólk bara í dagþjónustu þannig að fólk væri allan daginn í einhvers konar þjónustu í meðferð í endurhæfingu í listsköpun í öðru slíku megin svona

kjarninn í því sem við erum að hugsa um að gera er þessi einstaklingsbundna nálgun og þessi

og hérna þar sem við erum í raun og veru að mæta fólki ungu fólki þar sem það er kannski til að bæta við af hverju við

að gera þetta fyrir ungt fólk er líka að við viljum búa til stað sem hefur ásýnd og umgjörð sem hentar ungu fólki flestar sjúkrastofnanir og annað eru ansi miðaldra eins og við kannski en við teljum að við þurfum að hafa aðeins svona sérhæfðari eða þú veist öðruvísi umhverfi fyrir þennan unga hóp og þið eruð meira í svona heildrænni nálgun þið eruð ekki bara bara að einblína á fíknina eða geðræn vandamál já við viljum passa okkur að vera ekki að

krakkana eða unglingana unga fólkið í einhverja kassa með svolítið mikið af svona kössum í kerfinu og kerfið kannski er ekki alltaf að tala saman við viljum bara að einstaklingurinn komi inn á sínum forsendum

þegar hann er tilbúinn til þess að leita sér aðstoðar og við horfum á

þar sem hann er staddur hverju sinni og mætum honum þar og okkur finnst mikilvægt að bjóða upp á svona mismunandi úrræði þannig út af einhverri áfallasögu sem hann hefur ekki náð að vinna úr og dottið út úr námi eða bara ekki er að fúnkera í samfélaginu að þá finnst okkur mikilvægt að mæta þeim einstaklingum bara þar sem þeir eru staddir og vera með þessa

þjónustu og og einstaklingsbundnu Sigurþóra hvað þurfið þið mikið fjármagn hvað hvað þurfið þið að ná mörgum með ykkur til þetta verði að veruleika við þurfum bara við þurfum bara að ná nægilega mörgum með okkur svo að við sem sagt verðum alvöru þrýstihópur og við þurfum að búa til þetta úrræði og til þess þurfum við fjármagn auðvitað að útbúa hús og eignast hús utan um þetta og allt það hversu mikið það er kannski verður alveg að koma í ljós en ég held samt sem áður að til þess að tryggja framtíðarrekstur slíks úrræðis þá þarf hið opinbera að koma með einhverjum hætti að Sigurþóra Bergsdóttir og Sigrún Sigurðardóttir þakka ykkur kærlega fyrir að hitta okkur hérna í Iðnó við segjum þessu lokið héðan úr Iðnó í kvöld og gefum aftur yfir til þín Einar takk fyrir það Sigríður og þá snúum við okkur að borgarmálunum og Orkuveitu Reykjavíkur þar hefur hitnað undir forstjóranum Bjarna Bjarnasyni

hann var sakaður um að hafa í raun hundsað kvartanir um Orku náttúrunnar og í ofanálag sagði hann upp konunni sem kvartaði undan framkomu framkvæmdastjórans Bjarni sendi frá sér tilkynningu undir kvöld þar sem hann segist ætla að stíga til hliðar á meðan málið allt er rannsakað og þær eru komnar hingað Hildur og Lóa Hildur þú situr í stjórninni það var haldinn stjórnarfundur um málið fyrir helgi og þar var lýst yfir stuðningi við Bjarna hvers vegna sko fundurinn var haldinn til upplýsingar fyrir stjórn um málið eins og það var statt og fundurinn var sannarlega upplýsandi en hann skildi líka eftir sig fjölmargar spurningar og við lögðum formlega fyrir spurningar og kölluðum eftir tilteknum upplýsingum til að varpa frekara ljósi á málið þannig að eins og málið var statt og er enn þá statt þá er málið ekki alveg upplýst ef við getum sagt það mér fannst þar með þar með ekki tímabært að lýsa yfir stuðningi eða trausti á nokkurn aðila þessa máls mér finnst bara eðlilegt að báðir aðilar eða allir aðilar fái að njóta vafans á meðan við erum enn að skoða málið voru átök um þetta innan stjórnarinnar nei ég bara minnist þessi ekki að þetta hafi einu sinni verið rætt en ég hins vegar var erlendis þegar á fundi stóð og hringdi inn þannig að ég get ekki útilokað að þetta hafi verið rætt eftir að ég yfirgef fund símleiðis en mér þykir ekki eðlilegt eins og ég segi að lýsa yfir slíkum stuðningi en í því felst ekkert vantraust mér finnst bara eðlilegt að við horfum á málið

hlutlaust og eins og ég segi leyfum báðum aðilum að njóta vafans Þórdís Lóa nú er þetta mál komið á það stig að forstjórinn sjálfur hefur stigið til hliðar hvernig lýst

mikilvægt að við tökum á svona málum af aga og festu og við erum svolítið í miðjum storminum núna og miðað við þessar nýjustu fréttir sem eru bara þær að Bjarni forstjóri hefur ákveðið að stíga til hliðar og að það verði gerð á þessu veruleg skoðun mér finnst það vera góðar fréttir við erum með stjórn Orkuveitunnar sem Hildur einmitt situr í og við treystum henni til þess að taka faglega á þessu máli en skilaboðin frá okkur eru mjög skýr

skýr öll fyrirtæki borgarinnar og í rauninni okkar skilaboð

út í samfélagið er að öll fyrirtæki í landinu við megum ekki festa okkur í vondri menningu taka ekki á henni á tyllidögum segja eitthvað fallegt en gera síðan ekkert í málunum og þetta sýnir okkur enn og aftur hvað svona rætur eru djúpar og hvað hvað við þurfum að vera vel vakandi því að konur eru helmingur af vinnumarkaðnum var Bjarni beittur einhverjum þrýstingi af ykkar hálfu í pólitíkinni

en inni í stjórninni hefur þetta ég þekki ekki til þess að hann hafi verið beittur þrýstingi ég tek undir mér finnst skynsamlegt að Bjarni hafi ákveðið að stíga til hliðar tímabundið á meðan að málið er til meðferðar mér þætti rétt að hann stigi líka til hliðar sem stjórnarformaður Orku náttúrunnar

það líka eðlilegt ég tek undir líka með Þórdísi Lóu að það er að það þarf að uppræta svona manni að berast svona talsvert magn af upplýsingum og frásögnum

eru að teikna upp fyrir manni ákveðna mynd af skaðlegri og mér finnst full ástæða til að kortleggja það aðeins og kanna hvort að staðan sé alvarleg við lítum alla vega á málið sem upp hefur komið alvarlegum augum og teljum fulla ástæðu til að fara bara í hlutlausa úttekt á

þannig að þú ert að segja að það séu fleiri sögur af óviðeigandi framkomu starfsmanna að berast ykkur innan úr Orkuveitunni það eru að berast já upplýsingar og frásagnir sem ég get ekki tíundað hér en þær eru að berast mér persónulega og ég kann að meta að mér sé sýnt það traust að fólk vilji segja mér frá þessu og treysti mér fyrir þessum upplýsingum en eins og ég segi þær eru að teikna upp ákveðna mynd sem mér lýst ekki á og tel ástæðu til að bregðast við hefur þú fengið einhverjar svona sögur ég hef heyrt ýmislegt síðan á föstudag þegar þetta mál svona fór að fór að snúast meira og já en ég það eru nú bara sögur og

bara persónulegar og ég get

ekki sagt neitt meira um það þær berast manni í dag í í gegnum

og í s m s ég held að þetta mál hafi vakið svolítið upp svona ákveðna undiröldu sem

þessi menning á ýmsum stöðum á ýmsum stöðum í landinu sem að við þurfum að uppræta og og við þurfum að gera það af fullri alvöru því mér finnst svo mikilvægt við við erum

stjórnarhætti og við erum takandi góðar og agaðar ákvarðanir um það að mannaðar og vel stýrðar en við verðum að fylgja þessum málum eftir alla leið og vera vakandi alltaf núna er þessu lýst þannig og við náttúrulega höfum kannski ekki fullkomna mynd af þessum málum ég meina öll þessi mál eru flókin og margar hliðar á þeim en eins og þessu er lýst þá hefur Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar hundsað einhverjar kvartanir í í átján mánuði og segir síðan konunni upp á endanum ég meina það eru jafnréttisáætlanir það eru hérna og það er verið að innleiða þær það eru metoo borgin hefur staðið fyrir og og innan Orkuveitunnar líka ég meina hefur þetta ekkert að segja ég ætla svo sannarlega að vona að þetta hafi mikið að segja og ég held að ástæðan fyrir því að við erum hér í dag er að þetta hafði það mikið að segja að þetta kom upp á yfirborðið ég er ekkert svo viss um að svona lagað hefði komið upp á yfirborðið fyrir áratug síðan en það er eiginmaður konunnar sem upplýsir um þetta á Facebook og málið fer

í fjölmiðla og þá bregst forstjórinn við og segir framkvæmdastjóranum upp störfum ég meina það eitt og sér eftir að málið er gert opinbert er það ekki nægur áfellisdómur yfir forstjóranum til þess að það sé bara erfitt fyrir hann að halda áfram það er vissulega eitt af því sem maður hefur áhyggjur af og þessi atvik sem þú nefnir hér eru hluti af þeim upplýsingum sem við höfum kallað eftir það virðist ekki liggja

í málinu hvenær eða hversu oft eða með hvaða hætti hefur verið kvartað vegna þessa máls og ég hef kallað eftir upplýsingum um það

varpa ljósi á það í rauninni hvort brugðist hafi verið nægilega snemma við eða hvort að eingöngu sé brugðist við vegna fjölmiðlaumfjöllunar það er auðvitað ekki í lagi sömuleiðis hef ég kallað eftir upplýsingum um það hvort að uppsögn konunnar sem um ræðir hafi verið lögmæt réttmæt málefnaleg vegna þess að ef svo reynist ekki vera þá þurfum við auðvitað að endurskoða það rétta hennar hlut það hafa náttúrulega ekki fengist neinar skýringar á hennar uppsögn nei og það er eitthvað sem ég hef kallað einmitt eftir og skriflega svona eins og málið stendur núna tíminn er nú að hlaupa frá okkur hvað heldurðu hvað heldurðu að verði ég veit það ekki það verður svolítið bara að fá

við teiknum þetta upp ég er algerlega sammála

Hildi með það nú er nú á það að fara í gang mér finnst líka mikilvægt að það verði skoðuð vinnustaðarmenning við sem erum á þeim stað sem ég er í pólitíkinni erum ekkert inni í þessu

og förum ekkert inn í það þetta eru þetta eru viðkvæm starfsmannamál en okkur okkur í borgarráði og borgarstjórn er bara mjög umhugað um það að þau skilaboð komist til til stjórnar Orkuveitunnar sem er nú Hildur hérna á móti mér og fleiri að þessu máli sé fylgt eftir alla leið og það sé líka bara gert af virðingu og af aga við séum ekki að hlaupa upp til handa og fóta með einhverjar ásakanir sem við vitum ekki alveg hvernig er staðið

bara komum fram við þetta mál af virðingu en af þeirri festu sem við þurfum Þórdís Lóa og Hildur kærar þakkir fyrir komuna hingað í Kastljós það verður fjallað um þetta mál enn frekar í tíufréttum í kvöld en það er ekki fleira í Kastljósinu hins vegar í bili sjáumst aftur annað kvöld veriði sæl